Haiwan paling pande ge nyao kahia ge, ngom hoda toma felem felem ge mansia sujum ena laga ma sagu ge ena mote sujum ena gahi biso me ena mote sujum ena oyo me ena waro.